المتاحف الفنية مثل متحف اللوفر بباريس، <hesitation> وذا لإنه يستمتع بالف- بالكلاسيكية والفنون المعاصرة المتاحف التاريخية تقدم نبذة ولمحة عن التاريخ والثقافات المختلفة والمتاحف العلمية <hesitation> اللي تجعل التعلم ممتع من خلال المعارض التفاعلية والمتاحف الثقافية تركز على التراث والثقافات المحلية.